تجيب خمس بضات وتحطهم ف سلطانيه وتئلبهم وتحط ملح وفلفل اسود شوية كسبرة تفضل تئلب تئلب بعد كدا تجيب طاسه تط ف الطاسه شويت سمنه بعد م السمنه م تخن تحط البيض وبع كدا تستنس شويه بع كدا تئلب البيض